Kuaig shíu có taum naing úh ñi aum tzáh fu góo, jho pues fuo dau aig la bá áh kuaig, lah tzah úh ñii aum. Úh ñii yiuh, úh ñii aum ré, uh ñii aum cha aum ka náh úh ñi aum cha aum chiúh úh ñi aum cha este aum peig, úh ñi aum cha aum taig. lá jo óh úh ñi aum cha naum aum loóh, aig áh jó lau úh ñi aum ñíi la ba nou laig aig muo gí tza pé lai aigh áh jó cuaih.